يا أخي أحلى شهر أفضل لي. شهر اثنى عشر أو جول احدى عشر يعني نهاية احدى عشر، بداية اثنى عشر ليش؟ نهاية احدى عشر؟ لأن <hesitation> بداية الشتاء، وأنا مرة أحب الشتاء واثنى عشر عشان ده برضه في الشتاء. لكن يوم ميلادى ده إللي في شهر تمانية مسحوب عليه.